Ɗumfataa, ƴirgiyaal nji’am kam e naftira e cembe muuɗum, cembe propelas muuɗum waɗa ka tuuraaki gabbo e ndiyam, waɗa ka tuuraaki ndiyam e dilla e yaha.